Izan be bi akpoomeyoo erenekpoo seyaa oo but inereman niminapree inereman nana ebifiamieoo tebra ke ereman nenamene, ereman doo bou yoo niminiee erenian ware nimiee areman puabranimiee areman doumon yenmon adibra mon nimiee adoumon yenmon adidebraa nimiee areman bena otukponimiee then tudou wareke mutudou mentubumantebrake wenemene adou abra nimiee mentu buman ebinuu mentubuman seikaa tubuman sukpodou aaoo ayinkare doukemie or owukekare douthemi seiyma then adou pou wareme menkabrase tutuaee but inereme fayofa kemese yeyor babonee Ibadidou metubama gallagalaga ke timi but tumeen yenanasemon yenana day kpoo boaa akpoke omarede so benmon se imodau are desekoko oo ikpoana adoniyoo adamou yin mon kpoo daukemieeoo aretua tukpo doukemon anebena otukpoo doukemie oo keneware aman isesetimighan anewe are arou owekame nana boudiaa dipelle yotebo kemedipellee ikpoo nimanseye menkemen nananeseyaa bulou eyebou epebimon kureamo epebiturake tudiamenegoo epebi mon kure yaa niyoo menkenbe tare niebrameen ekpoo meae yeem bee warebo tebra keimian botubo tebra keyinran susukedouyaa Owaremen ogula ogula ke suode ikpome meseyo oguta wareke suodee ikpo dipele iyore ere emutare emi baa ikpo miedenke arearou imoman kenewene mo mo yorke irapume daude idode gese ikpo mien deapree akpoo nimi atare emi mekeme epime nana don edode ye semina apree enenadon meneke ebikeyoo kene owei ama mukpemi idipellaakpo ebiye ikpredoa meintimeen araee oubuzi uba pregha eba mieno erema tubu zidedoneyoo Bolou mu bra mien de seriai ekpo ba mien de serial. ekpo owei keme nana owei keme ba planm pre de ke be di kere do owei keme lepo ba taro oh eta ma gbadgi mo akpo bra mien yo ere kpo mien de seria owei keme mise toro ere kponana do fa ne ni, mise toro ere emi nana ware emi akpo kpo kere do eh akpo kpo kere do